عمر الثلاثين عمر الثلاثين nae na eri دايما fa eska enga rotanog طبعا nubianog eska bagnimo nami يعني Ugor ugor eagina eyyo ugor ugor ugor talatinga doweikan ugorini umor zati ugori, ugorka nanna eri talatinga dowekani tala menjokan ashria لانه orien go kawosin, dunya gon erbairen namien, aglangosa gon genamien. Mamly log ter gena, ugor enan ugorin nannae ugorin nane talatina talatinga dowikan menjokan mejokan khalaseli khalesa malay dari, maleka erbair namie yani hayal maleka erbir nami, enin karmido ugor talatini ugor talatini talin munasbinenkail.